Mi ittai pat ko woni nder, mi ɓiirai nder e yaasi, mi naftira ndiyam powɗam e haatire. Mi huutinirai e taawulwel jorengel mi ɓiira.